Gnoo-taaliijalema danane, fuune dan nii ka docka fuu sangima niir gnaangh nanné fune fuu dhii-fuu sangi nfuukama fii idiiji ma la akuumbu. Na kuumbu, ikana adockéé-i-i-ignoojuma-isang-fuu sangangh ghune mbéé léé. Adocka jaalama, yaala mbhééké adocka jaalama fuu sanga ghune? Pabia-di-igniiné-ignoojééye nnéé: nsuugnane, nkiinghsane, afuu ringi ndééne nangh na akane dan bu-fuu-buundutu. Ghuuna mbhééké taaliijalema docké fuu idiiji ifuukama la akumbu, docka-i-sang-isangama docka riidiyééma fuu docka-fuu bhuu gnoojane guune: nsuugne noo, iyaaloo ala ka bhuu foo nangh. Ghune fuuna féé taaliijalema. Yoo asuuama, iwii foo nduufugne. Nduufugne naa la docka fuu sangema, fii dhiiji fuukama la akkuumbu, docké fuu jaalama; riige-ku-ala riige tongoghu yangh, riige tongoghu ndhéé nangh faa la rumtu. Ghune nduufugna mbéélé fuune docka. Fuune nii mu yick ghuuna adocka, puuri-nru-nda-nda-ndééname afuu-nsuugnane gune mbéé: nsuugne, nkiinsi mbiiri a ringi bhuu. Ghuuna nféé nduufugna dockani ni fuu sangima danane. Maa fuu sangi nfuukama, fii idiiji ifuukane akankaama la kuumbu fii idiiji ifuukama fééni nduufugne. Mbéélé fuune dockati.